Nyaku nangei, nyaku nangei ita akiwalei mewi ais ita penyeia ku kuwa ini ita tanta dumpo mangekeryaku mange manu bahasa daerah wonyoku tumudu samangele pe esa tanta igong abisnya kutemedu tanta igong kgong nyaku mele woku mano, kumano kiman bubur, kiman bubur nyaku keriai keriani-kerianku jadi abiskuman bubur nyaku mele. mo, nyaku mele. mo nyaku mai mai koi ita tumonto pes igong, igong malele kampe igong aki perum jadi tumonto ighong monya kutumudu wies ita nyaku kiman pe'en tude ginore wobubur sendeen kangkong cina jadi sio'mong kinangku ita engtu moi teles kukis biatr tanta dumpo mangembo kis igong wi kami maladi momai bai ita mar mangelek pe asah dari tesu sepepe pengeleken sa mami kami wi ai Kong nyakuku tu mudu mangemo elekenais tanta ani ma encia meto mabahasa jadi nimoi tudu lako wies ita ita towana is tanta ani pendeta genap po, genapo teduh goi ita satedumong nyaku nekesuwaio nyaku ambi sekuman. nyaku mangemo mele mangemo ki idong kiman minekewesu wesumo abis sange kuman maimo kami duas igong mawiai-wiai kami adoh orangde esa wopengele kenei sisa, sisa tanta ani